ווי אזוי נוצן קאצ'ן זייערע וויסקערס, זיי נוצן עס צו קענען זעהן <hesitation> ווי צו גיין <hesitation> זיי קענען נאר זעהן פון דער נאנט און זיי קענען נישט זעהן זאכן ווייטער ווי צוועלף אינטשעס, <hesitation> און די וויסקערס ארום זייער מויל, העלפט, קען זיי העלפן זעהן איז דער זעלבע ברייט ווי זייער קערפער קען זיי העלפן זעהן ווי ווייט זיי קענען גיין, ס'העלפט זיי זעהן אין דער נאכט.